Fomba fomba iaegnanio agnatinasiaka ndreka dia io ra vô tonga le fotônana rirignina io dia mivadika mintina izy. Mivadika mintina izy dia ai igny zani matonga ananjy afaka miegna fogna izy akagny, aminasiaka akagny.